Gne pataloa misy zao velondrirany gne fampesako anazy, <hesitation> indesiko mamonjy fety, misy koa gne cargo, indesiko mandeha mamonzy lanona amina namanama.